אִיהּ, אִל-גְּזוּ וּפְדַּאִי הַדִּי מֻהִימְּתִי, אוּל חַאגָה גַאנְחַאוּל נִפְהֵם נִקְטַה דִיַּל עֻוּלְהוּם, אִש קִיתַאצְּרוּ בְּשִי תַּרַדּוּד צּוּתִי מֻעַיַּן וְלָא שִי עֻנְצְר פִי קוּקַּב אִל-אַרְד, מִנְבַּעְד גַאנְחַדַּם אִל-זְכָּאָא וְנִסְתַעْمֵל אִל-טֶכְנוֹלוֹגְיָא דִיַּלְהוּם דִיְּנְדְּהוּם וְנַחְלְקּ לְהוּם וַחַד אִל-פוּדָאא פִי אִל-חֻ'טַּאת דִיַּלְהוּם, הַאֻחַּם הִי נִחְמִי אִל-בְּשָרִיָּה וְנַבִּין לְהוּם בְּלִי אִל-אַרְד מַשִי סַהֵלָה בַּשַּׁא לִתְחַתְּלוּהּ, גַאנְקוּן דִיְּמָא חְקוֹכּ סַבְּקָה עַלַהָא וּמַגַאנְחַלִיהוּם ש נִנְגַּחוּ פִי מַחְטַּטְכּוּם אִל-שָרִיר.